Më të shumtit te hora jime lozjën balun, pran ë ndo njeri çë lot rugby, ndo njeri çë lot pallavolo, pran ndo njeri… jan shumë shumë shumë çë i përqen të venë kaluar e quindi bujën equitazioni.